चीन के मनई अपने पुरान परंपरा के बहुत सम्मान करेले लेकिन चीन के मनई एकरे साथ-साथ पश्चिमियो सभ्यता के कुछ अंश अपना लेले। चीन के मनई परिवार के बहुत अधिक महत्व देले। चीन के लोग ओह मनई के प्रति बहुत सम्मान के भावना रखेले <hesitation> जे अपने दैनिक जीवन में बहुत संघर्ष करे ला और प्रतिदिन मेहनत कई के आपन रोजी रोटी कमाला। चीन के कई परंपरिक त्योहार पूरे देश भर मनावल जाला। ओहाँ के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार ओहाँ के नया साल होला।